<hesitation> والله أكيد إني نكون بعد عشر سنين أكيد نبي نكون شخصية مستقرة جدا ناجحة في حياتها المهنية والشخصية، طلعا تهمني جدا الحياة الشخصية لأنها على ضوئها لو أني رتبتها أكيد هننجح في الحياة المهنية، وعندي مشاريع صغيرة ناجحة نحب المشاريع الصغيرة الناجحة الخاصة بيا أكتر من المشاريع الكبيرة يسهل التحكم فيها.